halkan halkan tok mal nun ee min kas teten dub ee istimat ghafla ballee, stiman kun stiman kun ballennan dubatan ee won stiam kan balesit annen borbadee won tan gammi borbade dabeee mant stima akanakan ballesaa dubatan won an uffin yed yaani nam balles stima kan haubennne dubatan inamnan kunnen edatan won gudda hamtut workan kas hamatee dadho ten tan maan ennan stiman edattan hinjiru hatun edetan min kulli lafir ,arte akamma wohatte dubatan abban sida tan duffen abbakan arratan polisian gennaa dub annen won an yeden nam kan polisian hingeina yaanii dab irra fudaa yaani abba won sun kulli irra haten iniin willin kuffin gadbasuu.